Ubin ki whɛng ni ifuna mba funa funa ka kawce napmum ko mum tsekam mbɔ ka dzaa mum itsũwã ni funa mum mba zĩ ni iyamum ko utɛm ko unapmɛn nynɛ ĩ ba zĩngo ifunanɛ ngɔ zo tsingo nu iyaha ngo dzowe mbo amɛn kirakɛ mbɔ kai yengo nggu bibema mɛn tĩ mbɔ tĩ koka ngɔ tĩ otaka mgɔ tĩ tsak ngɔ domin mbi seisei ki ze ni iyaha rhe ngɔ gha se ngo bɔr dzowe utoka ngɔ ngɔ gha se dzomwe koka ngɔ dzowe tsak ngɔ kpɔm imer tsak ngɔ sosei ne ba neku kɔga imer tsĩngge nga itsũwã yiryɛ tsak ngɔ kai dzaa ngz neba kuna ngge kũ dzekɔ na wiya yei tduka anaa ngɔ mbi fupufu ngɔ neba kũ arherheha kũ dzekɔ rha wiya manu ni ivang mbi kai rambirɔ nggu utsakngɔ tsakũ ĩ ubin <noise> ki korha ngɔ mba banga amɛna ngɔ <noise> ngɔ yirhuwɛ. Mɛn seisei ki ze ngguma yirhowe ko sebina mɛn seisei kize ngguna ngɔ ngɔ banga amɛnu tokango ko kokangɔ ngɔ zu kponga fɛna nga ma yirhu ubinkikorha ngɔ si zeikpɔ ngo yiruwe mɛn seisei kize mbz dzowukɔmbɔ idang amɛn nyaa seisei rri yaharɛ nggawu zezerhangge bai idaa amɛn amma ngɔ ba zĩ nyanyi itsi tsã ngge ngɔ we si guko si tingɔ mbɔ tɔ siseimbi si taba izeingge nga ai tsu tsakngɔ saki kwɛr ngɔ ugwɛ sabɔruse amɛnango ha tsukɔ ka tsu nga kwɛrngɔ ugwɛha amma ngo ba zu dzowekɔ mg isei kize amɛn ka zei na mɛngɔ tɔ mbi seisesumbi zezerangge ngɔ gha ubin neba ba tsĩngɔ mbɔ dinka dzowe mbo ubin fer atoro utsakngɔ sorh nyanga ɛtoro kokango sorh. Tɛrã ka kai ngɔ fetu zĩ tsuke atorhambo ba tsumbo ngɔ itser ngo zĩ tɔɔ itserha dze zĩ atɔ itser domin mbi kpɔ ubinkpukpii mbi ka gha ashur neba vɛu mbi ivɛu nebawu nerh igbɛrawi arherhe mbɔ ba rherhe noya ngɔ tsã zĩ sɔm na wiya ĩĩ ngwhɛwɛ arherha mɔ ni iyaha ku tɔ neku zĩ rherhe dzekɔ rha wiya domin ngɔ ba zĩ rhehengɔ na wiha fa nerh awiyaha nga ba mbi sisei ki ze si wɛ sesumbi sharuk niya tak tak tak domin seismbi zezerhangge ngɔ zungɔ ngɔ gɛ mi igumum ngɔ dɛɛ nggu itsũwãha ngɔ ku dzaa mum tɔ mum rherhum kuma ngɔ utarko uwɛ amma abɔr. yeda kpungɔ ku zĩ yɛru yei kpɔm bin ki dzaa ngɔ itsũwãha ngɔ ba kpɔmɔ itsũwã ngɔ gungɔ ibɛn ngɔ basi kpɔmɔ itsũwã miki dzaa nɔ nɛ ngɔ si gung ibɛm. Ko bɛn vang ngɔ wurhi idaa amɛn ko bɛn ivang ngɔ wurhi idaa amɛn amma ngɔ ba gungɔ itsũwã miki dzaa ngɔmɛ ko bɛn ivang amɛnangɔ tɛtɛnake ko bɛn ivang amɛnangɔ tɛtɛnake ngguna mbɔ domin ngɔ ku gũ itsũwã mano mum ki deyiwa ngɔha nɔ.